Nden o wi'i, ah! nde'e huunde hayniide. Ndenno ɗum tawan battande neɗɗo maaniijo woni ko ɗum sifotoo ma huunde mawnde waɗi e adunaaru ndu; ɗum waɗata so ndee ɗoo hoodere ana majira majira nii. So wanaa ɗum koode keddii ɗee kaa mboowaa majirde nii. Nden o ɓami janndeeji makko, o hinnii e ngurndam makko fuu fa o faamana ko woni ɗum.